نعم الفن يمكن يكون له تأثير سلبي أحيانا مثلا إذا كان يحض على رسايل عنف أو تحريض على الكراهية ممكن يأثر على عقول الناس ويزيد من النزاعات. بعد بعظ الفنون تروج لأفكار غير صحية أو سلوكيات سلبية مثل الأدمان أو التحرش. إذا صارت هذي الأمور متكررة ممكن تشوة صورة المجتمع وتسبب مشاكل، لذلك من المهم يكون في وعي عن المجتمع اللي نتعرض له في الفن.